सुगवक एगुणा डौल बात कथी हलइ जसने सुगवा हमार घरवमा एगुणा पहिनही सुगा हलिय । अ मोर दाओ बाबा ओकरके कथी हलइ सिखोले जसने जसने हमरा फद्कएए रहहु जसने जसने पण्हइ रहहु सुगवा फेरी ओसने ओसने फद्कइ रहिया पण्हइ रहिय । हसे सुगवका एगुणा डौल बात उहे हलइ । ओकरके हमरा हसने सिखोबहु फडाँकाके, जस्ने जस्ने सिखोबहु पण्हके सुगवा ओसने ओसने फडाँकाके सिखइ अ पण्हके फेरी सिखइ सुगवा । एकदम डौल बात मुइ सुगवक इहे नै हलइ ।